su ma gañuwee dinaa dem si lópitaal bi ñu may ma ñu xam alkol lañ koy wax xaw ma, su ko defee ñoom bu ñu ma wenee raxas bu njëkk bi ba mu set ñoom ci lópitaal bi, ñu ne danga ko mën a defal sa bopp ma ne leen waaw. Su ma ñëwee ma raxas ko ba mu set wecc ak alkol bi ba mu set, ma kii takk ko ba nga xam ne set na ma jël wëttéen ma fomp ko ba mu set, ma jël diw bi ma diw, nga koy def ñaari yoon, ñetti, ñenenti yoon mu wér, waa. Su fekkee yeewtaan xam nga yi gën dangaa ñëw si waañ bi lu ñuul li nga ut ko, soo ko utee ba mu bari nga def ko b mu nooy nepp nepp nepp nepp ba mu sunguf nga boole garab gi wax nii naka la alkol, nga def ko si ba pare nga dugal ko si pax bi nga saañ ko. Boo ko defee ñaari yoon ñetti yoon góom bi dina wér ci man. <noise>